Tegny misaotra agnao e, tsy haiko nataoko izy koa tsisy agna tegna zôko marigna agnao ary ray aman-dreny tegna mitsinjo <hesitation> zandry zegny tegna <hesitation> mankisitriky agna edy e, ko tsisy agna tsy vita edy mônko izy tôy e.